Papaka mopeti, kua papaka ipuere yamboyanga jaeiño va jare vi ipuere yae kia yambotendon vae jare ipuere vi yae kiako jae mopetiño ruvisa va